Hmm, ansaana ibotum ayɛ efuw no, nna gyedɛ ahwerew w'enyiwa ho mfifir. Osiandɛ woara, kwaa irubobu yi, w'ahoͻdzen na edze yɛ. Mfir biara nnyi hͻ a edze bͻboa na edze eyi egu. Afei, ibowie na wo nsamu nyina atsetsɛ, aberɛ, wo tsir repaa wo, wo honam nyina yɛ wo yaw. Oh, ndzɛmba yɛ dzen. Efuwyɛ yɛ yaw. Hom mma yɛmfa hɛn nan nsi famu na yɛnhwɛ dɛ yebenya mfir a ͻbͻboa hɛn ma yɛdze - yɛdze adͻw hɛn efuw a, hmm.